<hesitation> kalo kalo, mi pe ko, kako de mengere- ngeret impe kwa tase beda ngane tamea pea kiuma, beane pelela anta keo kiuma, sapa, kumele sene sekde utimaan kwa, timaan sapa niwa tes oyah memou, kimea ka yo mer king- kilung kulaung mate ngedoi meong lulua, teli tenealen itu, edon heimi heapali ne waki <hesitation> sabuah sangapa rua sia siwoni esangapa rua ilang kule nisia, kalo <hesitation> paka tu tulan napi sia tapan, ta pa lasia <hesitation> bo doh siasan tangen ta ka pa <hesitation> ka telu nga lu sidi ma kura kasi pra- range napi kwa, nitu noh "hah" wea kasi kawo doan sia siwone taelang kula tamea pe meliti. Tani timaan kasi wot tea <hesitation> sino longan tea minedo oki mea omate lo oneme keme wa tes ni tean sie pirale kabok ngedo, <hesitation> alini mea bersila reken he ruate sesini wo meila natelu nite sea tapanu wali wali yosi meong wuh "hah" langkula sia sakumou wareng kalo mali me ka nyaku kude mo mareng sako parmew odoh eme mokang siwon ta teak <hesitation> yang kawo doan, mitute, hoio kumei mokan, io tarmakase.